اذا خيروني يكون عندي طباخ شخصي او سواق شخصي، <hesitation> انا هختار ان يكون عندي طباخ شخصي، لاني انا شخصيا احب اني اسوق بنفسي، واروح مشاويري لحالي، فما احتاج صراحة سواق، <hesitation> ولكن <hesitation> انه يكون عندي طباخ شي مرة، لاني استمتع بالاكل، واحب كمان انوعه، واكيد حيكون عنده افكار واشياء ما قد جربتها، فاكيد حختار انه يكون عندي طباخ ومتعني يعني بذي النعمة.